اذا حرقت اكل في الطاسة بيكون فيعني اول شي بشيلها عشان اقدر انظف مكانها بسهولة بعدين بييب أداة التنظيف واللوف وسائل التنظيف ويعني بحاول اني انظفها بحيث انه الحرق يروح